Ny fomba fampiasan'ny <hesitation> famantaranandro amin'ny ora dia amin'ny alalan'ny oscillateur. Dia amin'ny alalan'ny oscillateur iny a no <hesitation> mihazo- no ahafahan'ny <hesitation> famantaranandro mihazona ny ora mba tsy ho diso.